Қурбонӣ кардан ба дигарон дар муҳаббат маънои қурбониҳо ва додаҳои беғаразро дорад. Он нишон медиҳад, ки одам барои беҳбудии дӯстдоштааш омода аст, хоҳишҳо ва ниёзҳои худро ба ёдгор гузорад. Бо ҳамин роҳ муҳаббат решаҳои амиқ ва устувор мегирад.